والله هو اذا ويحد ما عندو قهغ وعندو فلوس اكيد غاح يكون سعيد بس اذا ويحد عندو قهغ وعندو فلوس غاح يطيق يحل مشاكلو اغلابا بالفلوس بس اذا ويحد ما عندو قهغ وما عندو فلوس هم راح يصيغ عمدو قهغ ويعني نوعا ما اذا كان ويحد ما عندو قهغ غاح يكون سعيد